Ny matory hariva raiky amy ôtely amiñay atiky, ny farañy lafo amiñazy da mañakaikikaiky dimy aly sy iray hetsy añy. Fa no farañy mora amiñazy koa da misy pri raiky mandea amy dimy arivo sy iray aly ka ka hatramiñ'ny roa aly.